<noise> ah pues lëꞌwu ga par naꞌ nakná feliz pues nap lëꞌná xc̲h̲idz nap lëꞌná nak, nap lëꞌná xne lo demeꞌdná, o algo pues o ic̲h̲aꞌna pues nap lëꞌná nle c̲h̲ak ldoná pues, diꞌtse ba sianá o algo guꞌn par xc̲h̲ikë par naꞌ pues naꞌka nle, naꞌka xded este felicidad par naꞌ pues este, vivir es este, mbanma na izobna pues porque stib minn nap xlaꞌn iban xlaꞌn y dios pues lo primero dios lo dios inabma fuerz par lëꞌma gak feliz. <noise>